Mah primma da partensa pe un viægio faieiva in mòddo d'aveighe a valua giusta. Se m'attreuo inte un paise sensa ciù palanche çerchieiva un bancouto e cangieiva e palanche, tutto lì.